Оина барои дидани акси худ истифода мешавад. Он ба мо кӯмак мекунад ки зоҳири худро бинем мӯи худро тартиб диҳем ё либосро дуруст кунем. Оина ҳамчунин дар ороиши хона нақши калон дорад он рӯшноиро зиёд мекунад ва ҷойро васеътар нишон медиҳад. Оина як ашёи оддӣ вале бисёрфунксионалӣ ба ҳаррӯза мебошад.